Misy roa amby folo volana agnatin'ny taona raiky de izy io milahatra filaharany de: janvier a, février, mars, avril, may, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre.